I lako ndraiky zareo amin- zareo mety m misy fomba fa firesanjareo anaty la anaty rano akany fa zareo tsy minenana zany fa zareo akany tena mahay mifandray tsarè.